ⴷⵀⴰ ⴳⵀⴰ ⵎⴻⵙⵀⵔⵓⴱⴰⵏ, ⵡⴰ ⵉⵙⴰⵙⵙoⴼ ⴰⴳⴰ ⴷⴻⵏⴳⴰⵏⵓ ⵏⴳⴰ,. ⴷⵀⴰ ⴳⵀⴰ ⵎⴻⵙⵀⵔⵓⴱⴰⵏ, ⴰⵍⴼⴰⵡⴰⴽⴻ. <hesitation> ⵏⴰ ⴳⵀⴰ ⵎoⵓⴽⵉⵏⵏⴰ ⵏⵉⴷⵀⴰⵀⴻⵔⴰⵜ ⵏⴰⵀⵉⵍⴰⵏ, ⵏⵉⴷⵀⴰⵡⴻⵇ, ⴰⵍⴼⴰⵡⴰⴽⴻ,. ⴷⵉⵢⴰ ⵔⴻⵇ, ⴳⵀⴰⵉⴼⴰⵏⴰⵜ, ⵙⴻⵔⴷⵉⵢⴰ, ⴳⵀⴰⵉⴼⴰⵏⴰⵜ, ⴷⵀⴰ ⴳⵀⴰⵉⴼⴰⵏⴰⵜ,. ⴷⵀⴰ ⴳⵀⴰⵉⴼⴰⵏⴰⵜ, ⴷⵀⴰ ⴳⵀⴰⵉⴼⴰⵏⴰⵜ,. ⴰⴷo ⵎⵡⴰⴰⵙⵏⴻⵜ,. ⵉⵔⵜⵀⵉ ⵏⴳⴻ ⴳⵀⴰⵉⴼⴰⵏⴰⵜ, ⵏⴳⴻ ⵜⵏⴷⴰ ⴳⵀⴰⵉⴼⴰⵏⴰⵜ,. ⴰⴷo ⵎⵡⴰⴰⵙⵏⴻⵜ, ⴻⵊⴻ, ⴰⵙⵡⴰⵇⴰⵏⴰⵜ.